जनसे मछरी नि यापन यापन नाउ हसए ओसने फेर्के देसवक फेनी यापन यापन नाउ हसए । हमार देसाउ क नाउ नेपाल हलइ । नेपालमा कतेक न कतेक खेल खेल खेसै सभ खेलाई फेरी बणै । बहरा फेरी जाके बणै खेल खेलाके जीत सभ यवै । नेपालमा खेलयावाला खेल कतेक बणै कतेक बणै बकी मोर देसाउ क मन्सवा सभ दौल दौल खेल सभ खेलाई बणै । जुन खेलाई बणै उव खेल कुद सभ उव खेल्कुदवा बहुत जन मन परोसइ बहुत जन मन परोसइकी माहा खेल्कुदवा क नाउ फेर्का बणै । खेल्कुदवा क नाउ कहई कि माहा यबा गियाना फेर्के खेलेसै । गियाना कहई कि माहा यबा फूट्बलवा पर्लिय, भलिबलवा पर्लिय हसे ओसने कह के किर्केटवा पर्लिय खा मन परोले कहई कि माहा यखना किर्केट्क । किर्केट जुन फेर्के किर्केट जुन फेर्के किर्केट्, किर्केट यखना खा मन्सवाह मन परोलही ।